﻿To naina girki ma abinci nazabu amu akata ƙyasi amu akata ƙyasi nanzabu amu akata ƙyasi naza ba ƙaye to amu tafasakaye nazaba shinkafa zazabu shinkafayi na tafasakay natsa maye a'akata ƙwando na zabu akata ƙwandoy kuma kuma to sha sakazumi to nazabamaru nazaɓamaru nazafka maru akataye akatamenyi to maru tafasakaye nasayiko na zabu albasa a'akai nazabu albasa yiye to ai albasa aimaru to nazaabu albasaye ai albasa aimaru naza ba magi ai magi nazaɓu ka magiyi to semiya nadun kajalaf ah ah enau enau <hesitation> jalof naina jalofbai dinka dun kuka wake ah naina ka wake bai to miya kala ina nandala koma miyane nakan zaɓu kawai to janena magi ja nena onga janena janeno janeno men ta mentadai dinki abinci miya canta miya cantta magi cantta kori cantta onga to to naja nako aye dunkum to semiya <hesitation> najanu aruna zaba. wake ɗauku ɗankutu wake na ɗikaka na ziba wake ayan aka to ƙano zibu akata kano zibu akataki ƙono suna kasa sinkafane na kasa sinkafaye ata asi to nazibe sinkufa akuta asi see na ɗinkuye na ɗinkaye na zibu wake arawai zibu wake arawai ɗinkokaruti to maya na uratakai na zabu na ye maru aye maru kaisi maye mayi kaisu aye magi kaisu naye anga aye an ga na zaba aye mara na zaba aye magi na zaba aye miya miyo miya cantadai abinci nainatamu nandalane kam ta nainatamu kaminwaɗi nbay to sikenna aboinci tamula tacanti cefanatukum cefune mamiyane ka miya ka miya lajane kandala mofa kokandala jalam a maife tadu kunna maife kamiya nala janaeekam nandala magi nandala nandala basrkono da canta cita majanfari naina yaji naɗikka kawajiye nanda kalei to kaminwoɗi bay to sikenna zabneke zafna to see maya see ammu wallu akata gandara barna ammu walaka akata gandar agandara kaammubai to sonɗu waligine walu gi ammu to niwalakabale to bole ka ammubai ka asibai to asihinɗu tainajimana ka murobai martami ya mare injaka shada to ancey kainakara a ancaikam to tinɗa kammerubai kumka ƙwayinbai ka maimukaka ance seeye haƙuri mudunyi agi tai abarnauwai to see miaa'dua giti talan bannu kawai sinɗu muwalatimu akwaye to cammiasalla mia adu'a minmsallamina dua to talla dagai hanna hanama kayai zulunnau laiwi to na ka ƙanuwatunadena temakisu kala na goɗiko